Sy hoe ho ary managna maso aby si biby ziaby, fa misy koa hita fa sy managna maso karaha an'izany ohatra hoe hakagna, viky, olitra.